Na kululujan xhi yuku nateluján, keyo'u yokó té kuen ta ino xhina'a, tanxhi xhinana hí ini xhiniá kunixhi ndi'á kudian xhixhi layuna iin yu'ú, unxhi té lujan nunuxhi inixhiko hí nonxhixhi, nayul nikua yunxhixi ñaña ñá kujinichí.